Ny loko mena aloha amiko de midika hafanana, midika fitiavana koa izy io, ny tonga ao an-tsaiko voalohany aloha de io rà mandriaka io, de faharoa manarak'izay koa ny raozy mena ary koa ilay lokomena fampiasan'ny vehivavy hosorana amin'ny molotra.